Nako wa tiodo nanga giama manege lai tebini manege wo akere krang oka la kia kaje wa putar ma krang de sebelum wa kia woma sabong <noise> woma sabong oka nanga giama aje kia akere manege wo krang oka so wos pesaka nanga giama wos pesaka sampe manege ma kia ma sabong manege iijanga a sokomanege kaje manege wa kia wa waje kia lap nanga giama manege maruka wa je okia o barono bolo kia la womasi masi nanga giama a sokomanege.